Io maa nuunti kuutniuni naku io chidaá kutniuniti jiaa horre takuyaátnii ja tiuu ja xiitati naku li'ixiitati jiaa naku taka chidaá ja xiitati xi te jiaa ninindo te a xijakutiuni'inindo kuee neen kodeja a kutniooni'inido ja tatiuu kuaá io horre takuaá tiuku jaxiitati teja nde'eando ja taxika horre taxiika te io tixiita niiñuu te nxiidin xiitati te nxiidin hore xiitatixiyuuka te kutniuni nakuja naj tiempo ndeekundo naxi ja'ati kuee a teku va'ando kutniu'uti kodeja kutniuuni'inindo ja naj kuiiniti ja tekundonaja daateekuñaáti.